أحدث مغامرة عملتها كانت رحلة للمخيم, تمام؟ عند الجبل <hesitation> جلسة تحت النجوم, طبخ على الحطب, يعني كان الجو مرررة وناسة يعني, كانت ممتعة, وكانت تجربة يعني مش هقول جديدة بس كل مرة هاي التجربة بتعلمك أشياء جديدة.